<hesitation> ධාන්‍ය වර්ග ගත්තොත් එහෙම <hesitation> අපිට අපේ රටෙත් ප්‍රධානම ආහාරය ඒවත් වගා කරන්නේ ඒවත් ධාන්‍යක් විදිහට කියන්න පුළුවන් හාල්. <hesitation> ඒක තමා අපේ <hesitation> ගොඩක් විට අපි බත් විදිහට <hesitation> හැම <hesitation> වේලකම වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගන්නේ. <hesitation> ඊළඟට තව කියන්න පුළුවන් කුරක්කන්. කුරක්කනුත් ධාන්‍ය වර්ගයක්. ඒ වලින් කුරක්කන් පිටි හදනවා. <hesitation> කුරක්කන් තලප හදනවා. කුරක්කන් රොටි වගේ ඒවා හදනවා. ඊළඟට බජිරි කියලා කියන ඒවා තියනවා. ඊළඟට බාර්ලි. <hesitation> බාර්ලි තියනවා. තව තිරිඟු <hesitation> කියලත් තියනවා නේ. තිරිඟු වලින් තමා අපි සාමාන්‍ය පාන් පිටි කියලා හදන්නේ. ඒවා ඔය <hesitation> නූඩ්ල්ස් වර්ග <hesitation> පාන් ඒ වගේ ඒවත් තිරිඟු පිටි වලින් හදනවා. ඊට අමතරව <hesitation> කව්පි <hesitation> කඩල, මුං ඇට වගේ ධාන්‍ය වර්ගත් ගොඩක් ලංකාවේ පාවිච්චි වෙන ඒවා.